سپورتي بوټان رسمي بوټان چپلي سنډل چرمین بوټان ژمي بوټان لښتي بوټان کمره‌لرونکي بوټان هوایی بوټان د غرني ختلو بوټان د موټرسایکل بوټان د سپورټ بوټان د ځغاستی بوټان د قدم وهلو بوټان